يمكن نقول إن الحياة تصير أكثر تعقيد مع التقدم في العمر. كلما كبرت تتحمل مسؤوليات أكثر. مثل الشغل والعائلة وتواجه تحديات جديدة. بعد التجارب السابقة تخلي الشخص يفكر أكثر ويتخذ قرارات أصعب، لكن بنفس الوقت مع التعلم والخبرة تصير قادر على التعامل مع ها التعقيدات بشكل أفضل وتكتسب نظرة أعمق للحياة.